Mi wawi vulugo ha ndiyam. Ngam no ndiyam mauniri pat mi nastan mi vula mi hulata. Mi ekkiti vulugo mido mari dubi sappo ha ngedam am je duniyaaru.